La fiur pi bela ch'a m'pias al e i fiur d'la gensian-a ch'a sun blö e i veiu spes e vulenté ën muntagna e a servu për fe ën bun licur e cuindi dizuma che cuandi vun ën muntagna e i trövu i cöiu